Mbal kam e ɗoon feere feere. Feere feere daga ko ɗum hawti ɗum waɗi ɗum e noon no ɗum waɗira. Ili noon e ɗum mari. Bana Ales Laajas Taut. Mbal ɗum waɗirta e wits. Mbal ɗum leydi Beljoon. Pat ko ɗum fuɗɗo mari noone mum feere e kala fleewa mum.